thomi se a lavastovigli ë takartur te a correnti elettrica e praticamenti si ti i vu tajurët, e mbyll, ka ket një sumb me të çilën ajo çilet shtyp rtë sumbë e ajo çilet, e mbi ca qëro, gjims ore, dipendi u lavaggiu, të lan tajurët.